त् र्जुम् मन् त्से बनय्ने थन्ग ब्ल, जन्ग मबरे बनय्ने न्ग र्जुमेक्। त् र्जुम् मन् त्से बनय्ने थन्ग ब्ल, जन्ग गौनि देतैल् नि स्ओ बे र्जुमेक् बनय्ने न्गन्। त् फस्तौ थैगन्, त् र्जुम् मन् त्से बनय्ने बन् नन्ग गौनि पेर्सोनल् देतैल्। त् पेर्सोनल् देतैल् औजुन् <hesitation> नेअम् फैगन्, अद्द्रेस्स् फैगन्, चोन्तच्त् नुम्बेर् फैगन्, अर् नन्ग मेरित्, नोन्-मेरित् प्रेफेर् फैगन्, त् पेर्सोनल् देतैल्स् थैगन्, इनुन फैगन् नन्ग प्रोफेस्सिओनल् देतैल्स्। त् प्रोफेस्सिओनल् देतैल्स् औजुन् फैगन्, नन्ग <hesitation> बेसन्ग् अलगि कुअलिफिचतिओन्, बेसन्ग् अलगि फोरेइदेर्, बेसन्ग् क्लस् अलगि फोरेइदेर् बे फैगन्। न्गन् फैगन् नन्ग लस्त् फिनन्चिअल् येअर् अव्, बोबे चोम्पन्य् <hesitation> जन्ग् खमनि मौदे, अरे बेसन्ग् येअर्स् नि नन्ग एक्स्पेरिएन्चे नन्ग प्रेफेर् फैगन्, अरे नन्गि होब्बिएस् प्रेफेर् फैगन्, अरे नन्गि, <hesitation> नन्गि स्ओ मन् त्से बयो लिर् ने फैगन्, जेरे नन्ग्, <hesitation> जेरे नन्ग् मा बोरे खमनि मौन मुजौन्ग्मनु, अरे नन्ग् क मम मुजौन्ग्मनु। पे मि स्ओ बे गसिबे नन्गि देतैल्स् क लनने, र्जुम् क बनय्ने रेय् फैगन्।